Raha ny isan'ny firenena efa nandehanako ndraika dia azo lazaina hoe maromaro mi ndre dia tsy ndre dia tsy hoe marobe loatra managno akory fa misy eo amin'ny telo efatra eo ngambany izy zay efa nandeha aho tany Etats-Unis dia nandeha aho tany Japon dia tany Canada tany nandehanako aby. Dia misy telo eo zany tanàna efa nandehanako.